Zu' gbanaarə naa komna naa ittəkəl zu' gbanaarə naa komna naa taarəkəl zu' gbanaarə naa komna naa narkəl zu' gbanaarə naa komna naa gbanaarəl zu' gbanaarə naa komna naa bamrəl zu' gbanaarə naa komna naa gbansai zu' gbanaarə naa komna naa samsaara zu' gbanaarə naa komna naa pitimuzo zu' gbanaarə naa komna naa zuur zu' gbanaarə naa zur naa muzo zu' gbanaarə naa zur naa ittəkəl zu' gbanaarə naa zur naa taarəkəl zu' gbanaarə naa zur naa narkəl zu' gbanaarə naa zur naa gbanarəl zu' gbanaarə naa zur naa bamrəl zu' gbanaarə naa zur naa gbansai